La verdá es que la teli me se hazi un aburrieru assinque me se hazi difici de dal-ti contiesta. Me passa quasi que lo mesmu que col cini. Namás veu algu porque m'izin que es mu güenu. Si no, no pierdu'l tiempu abriguandu. Assinque casu de tenel que hazel la escoja pos prefieru de vel anguna cosa que me recuerdi de chicu. Un ponel, essas que mos ponían en el branu endispués de comel del cochi fantásticu o l'equipu A.